Arabi saodite wulare ɓuri hewde, wulare ana yaha fa sinkante degere e ko fawi, illa e ɓubol mudum, kammu ana toɓa ana fanɗi. Ayyo, jonkaa ñalawmaaji ɗii <hesitation> na ɓurda, hono so ceeɗu warii en, ndunngu warii en a tawan waldaa. Kamɓe taweede ndunngu maɓɓe heewaa fu. Colte, ɗun woni ko ɓe njogii.